"هي زهرة الفل زهرة الفل شكلها جميل جدا هي صغيرة لونها ابيض جدا وجميلة ريحتها كمان حلوة جدا شوفتها من وانا صغير لاني كنت في الريف وكده ف كانت موجودة الحاجات دي كتير <hesitation> شوفتها في الجنينه بتاعت بيتنا"